Rohilinõ um sääne elo värm. Mõtsaq ja haina ja kõik luudus meil siin vähämbält um kõik rohilinõ. Nii et taa om elo värm ja sääne luudusõ, eläjide, noh elo värm.